जब आऊन हवाई जहाज का पायलट होंदा। और मेरे सामने तूफान आदा तब तुरन्त आऊन अपने यात्रीक आश्वस्त कर्दा कि तुम शांत रहो। स्थिति की स्पष्ट व्याख्या कर्दा। यात्रियों की सुरक्षा निश्चित कर्दा। तकनीकी शब्दों से आऊं बचदा। यात्रियों के सवाल का जवाब देदा। और आऊन अपने अनुभव का उल्लेख कर्दा।